Oyi lo'o ma dɛ Vietinamu tun, ba barawe saa ho kolonizasiɔn, ba ni yaa nɛ wo kolonizia a ba aba faransɛra. Ahh la parti ɛndosine ,donke fuoa cururu wobini avɛke osimine honɛ we'aba kominisi ra ɲusso. Mɛɛ mabɛnɛ fuoa cururru ba wo ana aba yu mi ɛndepandansi.